يا راجل لو بنبني مستعمرة على المريخ بنختار خمس أشخاص، منهم مهندس معماري؛ باش يصمم المباني، ويخلينا نعيش مرتاحين، طبيب ضروري لو يصير مرض، ولا إصابة، فلاح؛ باش يزرع لنا الأكل، ويهتم بالزراعة، عالم فيزيا يفهمنا كيف نتعامل مع البيئة، حد قريب مني؛ باش نونس ونخفف الوحشة.